أأ كنت راح آخذ <hesitation> ال-ال أهلي رفقاتي القريبين من قلبي، أعتقد أنه خمس أشخاص <hesitation> مو بكفي، لا أنا بعد أبي آخذ وايد عالم معي ما تعجبني الوحدة، من شان هيك تظل ترأني وايد أحب ال sounds في العالم وايد أحب أسولف بآخذ كل رفقاتي وربعي وأهلي.